Yo los huracanis creu que ya te dixi enantis o no me queó mu crara la pergunta. El huracán antocis sí qu'es lo delas peníxulas almericanas. Craru, comu paquí no ain huracanis pos me pensava que huracanis i tornaus eran la mesma cosa. Ome, pos los huracanis dan mieu. Uvu essi que me recuerdu del Katrina, que pahi que les ponin nombri de mugel, i la ciá de Nueva Orleans la queó toa çaleá i alagá. No sé, es curiosu que los almericanus pahi que hazin las casas de paja comu el cuentu essi delos tres guarrinus, que quantis que'l lobu assopró pos farrungó la casa.